kyllähän se oli ennen se raha oli tiukalla se saada että tuota vaikka se ei paljon tuo tavara kyllä maksanut - mutta että tuota ei sitä tahtonut saada sitä rahaakaan siihenkään että kun puu ei kelvannut tuotahan ne nyt viljaa ostivat nuo kauppiaat ja voita aina sitten syksyllä ja
ja raha oli toisenlaisessa arvossa kuin nyt
no se oli minä muistan sen että silloin minun nuorena ollessa kun sokerikaan ei maksanut kuin markan kilo tuota ja kahviakin kun niitä santtiskahveja juotiin silloin niin se maksoi markka kuusikymmentä penniä ja sokeri jos osti sen ison topun kahdentoista kilon topun kun oli niin isoja niin möivät vielä aina viisi penniä allekin markan sen mutta eihän sitä saanut paljon rahaakaan kun ei tuota maksanut nämä maanviljelystuotteet kuin siinä neljä markkaa maksoivat perunat hehto ja neljä - markkaa ja neljä ja puoli markkaa kaurat siinähän ne rukiit maksoivat siinä kahden kolmetoista markan paikoin hehto että no millä sitä sitten sitä rahaa sai se oli niin pientä se rahasaalis minä muistan yhdenkin kerran kun tuota isävainaja teetti johan minä aikamies justiin aloin olla silloin se teetti sydänmaalta halkoja noita nalikkahalkoja joita veivät sitten tuonne Helsinkiin ja Viipuriin niin se meidän kauppias se osteli niitä halkoja sillä isommalla lotjalla välitti sitten niitä sinne niin kun tuota syksyllä kun myytiin ne halot sille kauppiaalle niin kaksi markkaa seitsemänkymmentäviisi penniä saatiin sylellä olihan se nyt se vanha syli olihan se vähän pienempi kuin tämä metrinen syli mutta että tuota kaksi markkaa seitsemänkymmentäviisi penniä oli se hinta eihän ne nyt paljon maksanut se tekopalkkaakaan että se oli markka kuusikymmentä penniä oli tai tuota kuusikymmentä penniä oli syli syli oli se tekopalkka kaksi sellaista loismiestä ne tekivät meille ne halot ja me itse vedätettiin ja pinottiin siinä rannassa ja se oli se ranta siinä laivareissun varrella paremmin
jos vielä jatketaan Aukusti Kurjen kanssa näistä Mikkelin pitäjän vanhoista asioista te olette itse kasvattanut hevosia paljon täällä
onhan niitä kasvatettu en minä varmasti muista mutta kyllä niitä on ainakin yli kaksikymmentä siinä kasvatettu minun muisti - eläessäni vielä me niitä kasvatettiin täälläkin kaksi oriitakin täällä kasvatettiin vielä täällä talossa ja toinen me sitten myytiin niistä ja toisen minä annoin toisen oriin annoin sille meidän vanhemmalle pojalle sitten kun se - minä annoin sen Taaveli talo kun tämä talo ostettiin niin minä annoin sen sille vanhemmalle pojalle ja sitten sitten sen hevosen ja siemenet ja maanviljelysvehkeet annoin sen se oli sellainen vähän pienempi talo olihan siinä kaksitoista hehtaaria viljeltyä hyvää hyvää peltoa oikein - ihan kivetöntäkin oli viisi hehtaaria niin kivetöntä että ei tuota ollut kuin kaksi kiveä mutta ne oli isot ne kivet mitkä oli siellä viljelyksillä olihan niissä siitä siellä yläpelloissa olihan niissä kiviä sitten mutta että enin osa siinä oli ihan kivetöntä että
kuinkas varsasta ennen tehtiin hyvä työhevonen
no sitten kun se tuli kolmannelle vuodelle kahden vuoden vanhana jo alettiin ja kolmannella vuodella sitten opetella sitä laitettiin valjaisiin sitä ja toiset oppivat hyvinkin mutta toiset oli vähän sellaisia vaikeampia oppimaan että niitä piti vähän talutella ja komennella ensistään mutta sattui toisia niinkin hyviä että ei tarvinnut kuin pistää valjaisiin ja suitset päähän kyllähän niitä jo taluteltiin suitsissa ja kuljeteltiin päitsissä ja jo - ihan varsasta lähtien että ne tottuivat jo siihen niin - toiset olivat paljon parempia oppimaan toiset olivat hyvin vaikeita oppimaan mutta tulihan niistä työhevosia niistä tuli ainakin kaikista ei meillä oikein sellaista palkinnon juoksijaa olihan meillä hyviä juoksijoita kylläkin jotka olivat parhaampia sillä pohjakunnalla mutta tuota en minä ole kilpa-ajossa en minä olen niitä kilpa-ajoja harrastanut oikein minulla on ollut - vain se hevosen kasvatus ja hevosen hoito ennen nuorempana niin se - se oli minun pääelinkeino että kyllä sitä ihan viimeiseksi sitä makaamaan ruvetessa käytiin hevosen luona ja aamusella sinne taas ihan ensiksi mentiin kun havaittiin ylös katsomaan onko siellä vielä mitä syömistä niillä heinäthän nyt tietysti oli yöllä syönyt mutta että apettahan siinä kun oli iso ruuhi niin niin apetta oli niin sitä sitten pantiin vähän ruumenia siihen ja sekoiteltiin se hyvästi silloin aamusella ja jauhoja vähän niin kyllä ne söivät aika halukkaasti
kukas ennen vanhaan kävi hevosia leikkaamassa
no se oli täältä Vanhanmäestä yksi Taneli Ruutti - Taneli Ruutti niminen mies se on nyt kuollut jo joitakin vuosia se niin sehän se kulki täällä sillä oli laajat alat se kävi monessa pitäjässä leikkaamassa ja leikkasi se meillekin vissiin pari kolme -- varsaa ja sitten se oli täällä täällä oli täällä Juvalla oli yksi kuohari joka meillä sitten leikkasi - niitä yhtenä päivänä niin minä se oli silloin sotavuosi vielä niin kun miehet oli sodassa niin se pyysi minua minua kanssaan että me yhtenä päivänä leikattiin kolme hevosta ja kyllä ne hyvästi paranivat
millä tavalla se oikein leikkasi
no se oli sillä lailla että se ensistään laittoi sen hevosen noihin remmeihin ja kaatoi sen hevosen ja sitten pani ne tiukasti ne remmit sitten takajalkoihin ja veti ne takajalat sinne etujalkojen luokse että se ei päässyt paljon heilumaan ja sittenhän se sen leikkasi avasi auki ja sitten veitsellä se kaaputteli sitä - suonta ja viimeisellä se sitten kiertämällä kiersi sen sitten sen viimeisen kierteen siitä ja pani siihen sitten sitä mitä hänellä lie ollut ainetta siinä pullossa että ei se pahasti vuotanut sitten enää leikkasihan se meillä useamman useamman varsan vissiin kolme vai neljä sälköäko se lie meillä leikattu että siinä kahden vuoden vanhana ne ruukattiin leikkuuttaa aina
olko sillä jotkut pihdit mukana vai millä se
joo kyllä sillä pihdit oli se se puristi hirveän kovasti niillä pihdeillä sen sitten sieltä vähän syvemmästä ja sitten se otti sen munan pois siitä ensistään kuoputteli ja sitten viimeisellä se se kiersi ja sitten se pani siihen sitä myrkkyähän se lie ollut koska se näkyi vetävän vähän sellaiseksi mustan keltaiseksi ja sittenhän se vähän aikaa piti sitä ja otti ne pihdit pois siitä ja ei se niitä sillä oli sellaiset linkkusalvattimet ne toisesta päästä noin ja sitten puristivat toisesta päästä kovasti kiinni silloin kun ne sen
kävikö täällä ketään venäläisiä jotka olisi --
no ei - ei minun aikana käynyt venäläisiä olihan niitä ennen käynyt ja isävainaja sanoi että ne leikkasi - ne venäläiset ja sitten tuolta Parikkalasta sieltä oli ollut - yksi sellainen ihan ammattitekijä joka oli mutta en minä sitäkään nähnyt enkä niitä venäläisiä että ei niitä käynyt siellä enää minun aikana
ette muista että siihen olisi joku hevonen kuollut
no en muista en minä olen nähnyt mutta isävainaja sanoi että häneltä kuoli yksi hevonen siihen että parikkalaiset kun leikkasi niin ne ei hirvinnyt ruveta muuten leikkaamaan sitä muuta kuin ne olivat sitten leikkasivat ja sitten polttamalla polttivat sen siitä ja liekö ollut nyt vähän väljät ne salvattimet vai miten hänellä lie ollut niin siihen siitä sitten meni se kipu meni sydämeen ja se kuoli siihen että oli vetänyt ne hevosen huuletkin ihan mustaksi vetänyt ennen kuolemista että mutta se oli minä en sitä muista se ei ollut minun aikanani se oli ennen minun syntymääni jo ollut isän nuorena miehenä ollessa mutta se aina haastoi vain että niin se haasti kävi minun mieleeni ja kyllä minä ne minulla on vielä ollut se tuo muistinlahja tavallinen että minä vielä muistan niitä entisiä asioita asiat kaikki ihan nuoruudesta pitäen että
leikkasikos se Ruutti mitään muita eläviä
no kyllä siellä oli sitten meillä - meidän puolella oli yksi sellainen siellä melkein meidän kylässä mutta siinä Ristiinan puolella oli yksi kuohari Relander niin sehän se kävi leikkaamassa sitten noita porsaita ja karjuja isoja karjuja ja noita pässejä niitähän se ne leikkasi sitten se ja kyllä ne hyvästi parani ei meiltäkään yhtään kuollut niiden siihen leikkuuseen
kuinkas porsaita leikattiin
niin porsaita leikattiin kanssa jo siinä milloin heitä sattui minkin ikäisiä että nythän ne porsaat leikkaa leikkaahan se tuo meidän poikakin tuo Urho niin sehän se oli leikannut nyt porsaat siinä kolmen viikon vanhana jo kun silloin kun ne on emänsä alla niin omat porsaat ja onhan se käynyt tuolla kylissäkin ja kyllä ne on hyvästi parantunut ei niistä ole kuollut yhtään
ei niitä porsaita mitenkään panna kiinni -
ei muuta kuin näin jalat yhteen tässä pidetään sitten ne niin kiinni silloin leikatessa sitten kun se on - leikattu sitten lasketaan karsinan toisien joukkoon ei ne siitä näköjään niin tiedä mitään ne heti menevät emäänsä imemään sitten ja kävelevät siellä että
entä kuinka nuo pässit leikataan
no tuota ei - ei niitä nyt ole enää kymmeniin vuosiin leikattu vissiin niin kauan kun me täällä talossa on oltu niin ei ole niitä leikattu eikä meillä nyt ole ollut muutamaan vuoteen ollut lampaitakaan mutta ei niitä leikattu silloinkaan ne annettiin olla
leikattiinko kissoja tai koiria
no kyllähän ne leikkasi niitä niitäkin että kyllä se se kuohari mikä se siellä meidän puolella oli niin kyllähän se kyllä se ainakin parikin kissaa leikkasi meilläkin ei me niitä koiria leikkuutettu eikä meillä ole nyt ollutkaan mutta minä kun olin ennen sellainen innokas oikein hyvä metsämies niin eihän niitä silloin koiraa leikkuutettukaan meillä oli yksikin mies Lappeesta toi yhden ihan puhdasrotuisen lappalaisen koiran niin - se oli niin hyvä koira että - lintu kun lähti sen edestä lentoon niin se katsoi noin mihinpäin se meni ja se sai lentää noin puoli kilometriä niin se kun lähti mennä lonttoamaan se koira perästä niin kyllä se tiesi missä puussa se on se rupesi haukkumaan minä metsästelin hirveän paljon silloin nuorena että siinä parikymmentäviisi kolmekymmentä jänistäkin niitä joka syksy minäkin ammuin ja ja oravia sitten ja lintuja kun niitä oli siihen aikaan niin ei tarvinnut iltasella kun meni siinä neljän viiden aikaan lähti tuota niin niitä oli jo kannannainen lintuja kun tuli pois toisinaan sai parikin metsoa kun sattui hyvälle - hyvästi onnistumaan jos ei saanut muita lintuja niin kun meni siihen Saimaan rannalle siihen Siiskosalmen rannalle niin siihen aikaan oli niitä isoja sorsia oli tuota sinikauloja sorsia niin niitä oli kaikki ne lahdet taas että niitä sai niin paljon kuin halusi ottoo
millä konstilla niitä metsoja saatiin
no metsoja saatiin sillä lailla kun koira rupesi haukkumaan niin puussa kun oli niin se katseli vissiin koiraa ja mies pääsi niin lähelle että sai sen ammuttua ja olihan minulla hyvät pyssytkin että noin kahdeksakymmenen metrin päästä niin varmasti putosi lintu ja enkä minä tuota milloinkaan huonot metsämiehet niin ne asetteli sitä pyssyä oksalle ja muualle mutta tuota en minä käsieni päältä minä ammuin aina ja eikä tämä minun käteni niin se ei vieläkään vapise yhtään vaikka pitäisi kuinka kauan että siitä se on ihan vapaa ollut
käytiinkö ennen soitimelta ampumassa
ei en minä ole käynyt soitimessa yhtään kertaa
tiedättekö miten metsoa pääsee oikein lähelle
no en tiedä miten minä häntä nyt niin lähelle ole pyrkinytkään että sellaisen pyssyhollin matkan päähän mutta kuuluihan ne sanovan että silloin kun se soitimessa on niin silloin se on silmät ummessa ja se ei kuule mitään kun se kukertaa mutta niin silloin pääsee hyvin lähelle mutta en minä ole nähnyt soidinta milloinkaan enkä minä ole kehdannut mennä katsomaan että olisihan niitä voinut jolloinkin olla mutta en minä ole yhtään ampunut siitä muuta kuin syksyllä silloin kun metsästys on alkanut
onko kuvien kanssa pyydetty mitään lintuja
kyllä me kuvillakin käytiin joskus aina mutta että ei se nyt oikein ollut se kuvilla käynti meidän - ammattiamme mutta että meillä kun oli yksi loismies niin sen kanssa me kun se oli sellainen kuvilla - kävijä ja sillä oli ne teeren kuvat niin minä kävin pari kolme kertaa aina sen kanssa sitten
kuinka ne kuvat pantiin puuhun
no sellaisen pitkän varvun kanssa pantiin sinne että ne oli tuon verran siitä latvasta alapuolella ja niitä pantiin siinä kaksi ja kolmet aina siinä pari kuvaa niitä puuhun laitettiin ja ne olivat siinä ja kyllä minäkin joitakuita ammuin kun se aina ajeli sen kanssa kun käytiin niin niitä piti käydä sitten ajelemassa vähän lentoon niin ne kun sattui lentämään niin likeltä että ne näki että siellä on tuota toisia niin ne tuli ihan ihan - niiden viereen kuville kyllä minä joitakin niitä ammuin silloin kun minä aina kojussa olin sellaisista katajista ja lepistä tehtiin sellainen koju mistä tuota niitä sitten vahdittiin milloin se tuli siihen
saitteko koskaan useampaa kuin yhden linnun yhdellä ampumalla
no ei ole näitä muita - noita peltopyitä ja niin minä olen kaksi kertaa minä olen saanut seitsemän kappaletta yhdellä - latingilla ja sitten onhan niitä noita sorsia kun oli niin niitä siinä kaksi ja kolmekin sattui joskus kun sattuivat olemaan - hyvällä hollilla ja - sellaisessa kerhossa mutta että
mutta ei teeriä tullut useampia
ei ole ei ole teeriä - tullut muuta kuin aina yksi kerrallaan
saikos kuvien kanssa päivän mittaan montakin lintua
no minä en koko päivää ollut että aamusella käytiin kuvilla ja sieltä sitten kun rupesi vähänkin tuulemaan ja päivä nousi ylemmäksi niin ei ne sitten enää tullut kuvillekaan tuota ja sitten iltasella minä aina siinä viiden seudussa sitten minä lähdin kun oli mukava tyyni ilma niin kävelemään niin silloinhan niitä sai sitten saihan niitä yhdellä kertaa muistanhan minä yhdenkin kerran niin sai yhden jäniksen ja metson ja sitten pari teertä että siinä oli jo reppu täysi oli silloin
eikös ennen vanhaan pyydetty lintuja jollakin ansoilla
no en minä sitä ole nähnyt
ette pikkupoikana pyytänyt
en minä ole sitä sitä että sellaisena keskenkasvuisena niin joitakin minä permiä pidettiin sellaisia jouhesta tuonkokoisia sitten ja siihen vähän laitettiin aitaa ja sain minä tuota noita peltopyitä minä sain kun niitä oli siihen aikaan aika paljon niitä peltopyitä hirveän suurissa karjoissa niin ne kävivät tuolla missä aumoja tehtiin niin ne kävi siellä noukkimassa niin sainhan minä pari minä sain tuota niitä peltopyitä mutta en minä ole teeriä saanut yhtään yhden jäniksen minä sain kun ne pitivät jänislankoja niin minäkin sellaisena - pojankloppina ostin vähän vauraampana kuin tuo tein muutaman langan ja vedin metsään jäniksen ladulle mutta tuota sitten oli siihen käynyt jänis ja se oli minun mielestäni vähän niin kurjassa asennossa kun se ensin kaulastaan oli käynyt ja sitten se vetänyt vielä - kiepoessaan takajalkansa ja se oli yhdessä kynttyrässä siinä tuota niin en minä minä otin sen jäniksen ja minä viskasin langat ja minä sanoin että se saa minulta olla tekemättä että minä en sitä tee että se näytti minusta että se on se on saanut kärsiä aika paljon siinä ennen kuin sen henki oli lähtenyt en minä ole - en minä ole toisethan ne pyyteli niitä langoilla niitä jäniksiä kaiket talvet mutta että miten hän lie käynyt minun mieleni sillä lailla että tuota minä tuumasin että tämä pitää lopettaa tämä ja minä viskasin ne langat menemään ja enkä minä sen koommin langalla pyytänyt mutta ammuin minä että kyllä se kyllä se jänis sai mennä täyttä kyytiä mutta aina se melkein kaatui että
pyydettiinkö millään loukuilla
ei ei loukulla en - en minä olen niillä loukuilla eikä niillä sanoihan ne niitä ennen aikaa että ne pyysivät loukulla ja noita teeriä sellaisilla pystykahoilla mihin ne putosi ja menivät syömään sitten kauroja sieltä ja eivät päässeet pois mutta että en minä ole sitä pyytänyt enkä minä ole oikein niitä nähnytkään että minkälaisia ne onkaan että muuta kuin oli kuullut haastettava vain että minkälaisia ne on
siinä jäniksenpyynnissä piti olla hyvä koira
no hyvä koirahan se piti olla kyllä minä ammuin tuota niitä ilman koirattakin tuota joskus kun sattui noin syksyllä että oli vähän lunta niin noin jälkiä myöten kun ajeli niin sen sattui kekkäämään sitten ja ammun minä monta jänistä syksyllä kun oli mustat maat ja jänis oli valkea niin senhän näki sieltä metsästä ilman koiraakin mutta koiran kanssa minä niitä enimmäkseen pyysin että en minä ammuin minä yhdenkin kerran yhtenä aamuna kaksi sain ilman koiratta että ei kun ne olivat - makuullaan valkeat jänikset se oli niin kuin lumipallo siellä minä en koiraa ottanut silloin mukaan vaikka kyllä meillä koira oli silloinkin mutta
onko ollut oikein hyvää jäniskoiraa koskaan teillä
kyllä minulla oli se se minkä minä Lappeesta ostin se lappalaisrotuinen koira niin se oli aika hyvä ajamaan jänistä vaikka se lintukoira oikein oli mutta että miten hän lie ollut siihen taipunut että kyllä siltä jäniksen sai siltäkin että ei minulla oikein niitä isoja jäniskoiria ole ollut
montako jänistä olette päivässä saanut
no en minä nyt sitä siinä pari kolme toisinaan yksi ja toisinaan ei ole saanut mitään ihan niitä sattunut sellaisiakin
mutta kolmekin olette saanut yhtenä päivänä
joo mutta harvemmasta se on että eihän se en minä muista kuin yhden kerran yhden kerran kun saatiin kolme mutta että siinä yksi ja kaksi niitä vain
eikös se jäniksenliha syöty
mitä
syötiinkö se kotona se jäniksen liha
no kotonahan ne syötiin jo vietiinhän niitä joku tuonne kaupunkiin mutta eihän ne niitä sitä paljon kannattanut siihen olihan niitä toisinaan annettiin naapureille kun silloin kun niitä sattui enemmän saamaan että ei kehdannut itse jaksanut syödä -- eihän ne selkälihat ja ne paremmat mutta ne kylkilihat ja kaulalihat niin nehän viskattiin annettiin koiralle että niitä kehdannut kun tuota niitä niitä niin hyvästi sai niin tuota ainahan sitä syksyllä oli sitä jäniksenlihaa vähän kun pani rasvaa sekaan ja sellaista kuivaa paistia kun teki niin kyllä se hyvä oli syötiinhän me paljon niitä lintujahan me syötiin kun sieltä oli pitkä matka Mikkeliin ja eihän niitä kuka lintuhan ei kauaa kestä kun se alkaa pilaantua että noita sorsat me syötiin melkein kotona kaikki eukkovainaa otti siitä ne höyhenet pois ja nylki sen nahan pois siitä ja sitten laittoi kyllä se hyvää oli metsosta niin kun sai ison metson se oli kaikista isoin metso minkä minä sain joka painoi viisi kiloa kaksisataa grammaa niin se oli iso lintu jo kukkometso se oli että kuinka kuinka vanha hän lie ollut mutta
siinä on jo iso lintu
on se nyt ei ole enää saanut silloin niitä täällä vähäsen oli lintuja silloin kun me tultiin tänne siinä kolmekymmentä vuotta mutta ne on vain vähentynyt ja vähentynyt että nyt ei teeriäkään niin ei niin oikein ensinkään että niin kuin ennen aikaan niin ne kaiket keväät ne kukertelevat ja se oli sellainen laulu että mutta että ei - sitä nyt ole kuullut enää - moniin herran vuosiin että ne on niin vähässä niin että metsoja niitä täällä vielä vähän viimeksi oli mutta tuota se tuo naapurin poika tuolta Rauvanniemestä niin sehän osti sellaisen kiväärin ja se sattuikin hyvä se kivääri ja oli se niin tarkka poika ampumaan että se ampui ne metsot kaikki niitä kun oli aina syksyllä aamusella tuolla rannoilla puissa niin se veneen kanssa kun siellä meloskenteli niin ainahan se sai niitä toisinaan useammankin ja vielä se tässä pari vuotta takaperin vielähän se se nyt oli sotaväessä oli nyt tänä vuonna se tuli tässä nyt kun oli viimeksi niin sotaväessä se laskivat pois niin nyt se tuli kotiin ja kotona se on nyt
onkos kettuja näillä paikkeilla ollut
no kyllä niitä takavuosina oli mutta en minä ole nyt nähnyt että kyllä niiden jälkiä - aina oli tuota että kettujahan niitä oli tuota silloin minun nuorena ollessa ja siellä Parkkilassa kun me oltiin niin silloinhan niitä pyytelivät niitä kettuja nuotan kanssa ne saivat niitä nekin ne Pasolan pojat siitä niin ne saivat siinä kymmenkunnan kettua aina talvessa että vaikka eihän se niiden oikein ammattia ollut että paremmin metsätöitähän ne teki mutta että kun ne tapasi aina ketunjäljet niin silloin ne lähtivät ja kyllä ne ne oli meillä yhdenkin kerran ne oli riihen teossa ne pojat ja oli nuoret ketunjäljet ollut siinä meidän ja - niiden välillä niin ne oli menneet ja ottaneet nuotan ja ne tulivat siinä jo kymmenen seudussa jo meille ja kettu niillä oli
mitäs sillä nuotalla siinä tehtiin
mm nuotta kierrettiin ympäri ja sitten toinen meni siitä sitä ajelemaan ja toinen jäi aina vahtiin ampumaan sitä siinä oli sellaisia punaisia lakuja niin se - se tuolle hollille kun pantiin se lanka niin se ei se kettu mennyt pois siitä se oli vain siellä langassa kierteli sitä lankaa
oletteko te itse saanut kettua koskaan
no kyllä minä yhden ketun sain että se oli siinä’ joulun jälkipäiväthän se - se oli siinä - jouluaattonahan se oli minä meni heiniä hakemaan niin se koira lähti niin se alkoi haukkua siinä pellon takana ja se ajoikin sen ketun louhoon sinne ja ei se oikein nyt ollut louho se oli sellainen iso kivi ja se oli haljennut ja siellä metsäsiat pitäneet pesäänsä ja se meni se kettu sinne ja sitten se meidän naapurin mies niin se poika niin se sanoi että tuota se oli niitä pyytänyt sillä lailla että se laittoi pyssyn siihen’ tähtäsi sen ja siihen liipasimet ja narut siihen ja sitten sellaisen havutukun pani minkä se pani sinne kolon suulle mitä se kettu sitten veti pois ja se ampui itseään se pyssy laukesi silloin ja sillä lailla se kävi minullekin kun se laittoi sen niin mutta se laittoi sen verran ylemmäksi että se kettu kun mahallaan tuli niin se meni siihen - että se oli kaikki musta se kolo että se latinki meni siihen ja me laitettiin toiseksi yöksi se se pyssy siihen ja se oli yhden yön että se ei tullut se eikö se lie pelännyt sitä ja me vain se koira meni sinne ja se haukkui hirveästi ja minä kutsuin sen koiran pois minä sanoin kyllä se on elossa siellä että me laitettiin se pyssy - siihen sellaiseen pukki laitettiin ja sen päälle se pyssy ja taas tähdättiin siihen - keskikoloon ja molemmat piiput latinkiin ja narut siihen ja aamusella kun mentiin katsomaan niin molemmat piiput oli lauennut tuota ja kyllä se silloin sattui siihen minä laitoin koiran sinne tuota niin sinne louhoon niin ei se sen kun vähän aikaa tuhisi siellä ja tuli pois minä sanoin kyllä se on varmasti kuollut nyt kun ei se hauku enää se oli niin kapea se halkeama siitä että ei tahtonut mitenkään mahtua muuta kuin noinikään ja sitten minä tein sellaisen katajaisen kepin lyhyitä oksia siihen ja minä kiersin niihin karvoihin kiinni ja sillä - sortin vedettiin se kettu pois sieltä niin se oli tästä mennyt ne latingit mennyt tästä esijalan juuresta menneet ei siihen muualle ollut sattunut että en minä muuta ole kettuja saanut enkä tuota minä ole niitä pyytänytkään niitä kettuja ensinkään että yhden kerran se pyysi lähtemään kanssaan ja me päiväkös hiihdeltiin melkein ja me kymmenkunta kilometriä hiihdettiin eikä me tavattu sitä kettua että ei se makaamaan ollut ruvennut missään että aina se meni eteenpäin ja me lähdettiin kotiin ja minä olin niin uuvuksissa silloin että tuota minä sanoin ja se oli viimeinen ja ensimmäinen kerta kun minä lähden tuota sellaiseen hommaan
voiko sitä millään muulla konstilla saada kettua pois jos se menee louhokseen
no ei se sieltä tahdo en minä häntä ole nähnytkään että se louhoon menisi että mutta ei se silloin kun se louhoon menee niin ei se sieltä tahdo pois tulla kyllä se siellä piilossa on se muuta kuin omia aikojaan se sitten tulee en minä ole näitä kettuja kettuja muuta pyytänytkään muuta kuin sen kun se meni siihen louhoon niin se sillä neuvoin saatiin ja
oletteko metsäsikaa yrittänyt saada louhosta pois
no ei ole tuota metsäsikaa yhden kerran minä menin hakemaan sieltä - palstalta hevosta niin minulla oli minä pidin pyssyn mukanani aina kun niitä oli niitä teeriä siellä niin silloin se koira löysi metsäsian ja ei se mikään louho ollut se oli sellainen iso kivi ja sen - alus oli tuota sellainen hattero tuota niin se meni se metsäsika sinne ja se haukkui toiselta ja toiselta puolelta ja se ei tullut pois ja sieltä ja sitten se vähän alkoi näkyä niin minä sen ammuin sieltä ja kyllä se kyllä se kuoli heti että hevonen kun oli vietävä kotiin niin siinähän oli aika kantaminen kotiin - en minä ole muuta niitäkään saanut enkä tuota enkä minä ole heitä pyytänytkään että ne oli parhaastaan tämä linnustaminen ja - jänistys oli minun harrastukseni että en minä sitten kun lunta enemmän tuli niin en minä enää mennyt sinne metsään
tehtiinkös sillä jäniksen nahalla mitään
no se oli se jäniksennahka niin se oli tuota niin arvoton että toisinaan ostihan ne niitä markkinoilla ne -- ulkolaiset nahkakauppiaat mutta että sillä kuin ei saanut kuin siinä parikymmentäviisi penniä sillä nahalla niin eihän me useasti ne nahat viskattiin menemään ja pantiinhan niitä vähän kuivamaan ja kovalla pakkasella niin tuonne kengän pohjalle aina työnnettiin niitä nahkoja kun - sattui olemaan niin vauras kenkä että pari nahkaa sinne mahtui ne villapuolet jalkaa vasten niin kyllä se oli lämmin että oli se niin lämmin se jäniksennahka että se oikein niin se tuntui niin kuin se olisi lämmittänyt ihan
yritettiinkö niitä parkita kotona missään
ei
kuinka muita nahkoja parkittiinko niitä
ei niitä muuta kuin olihan siellä karvari ne vieraathan ne siellä karvareissahan ne sitten kyllä niitä omat omista nahoista kun suutarit tekivät kenkiä niin siellä nahkurit sitten parkitsivat hyväksi ne nahat ja - sellaistahan se oli se elämä siihen aikaan että valmiita kenkiä kun ei ollut ollenkaan ainakaan Mikkelissäkään niin ei niitä ollut silloin minun nuorena ollessani ensinkään että suutarit ne oli jotka tekivät
olikos hirviä ennen vanhaan näillä paikkeilla
no kyllä niitä hirviä on ollut ja onhan niitä vielä nytkin onhan ne täällä onhan ne täältä niitä saaneet ne metsästysseura kenellä on ne hirvenampumaluvat niin täältä niin kaksi tuolta Vehmaskylän ja tuolta Rahikaisen maalta ei se kovin etäällä ole tästä kun yhtenä syksynä kaksi saivat ja on niitä vielä tuosta kulki menneenäkin keväänä vielä tuon lahden poikki tuosta meidän maata myöten oli kaksi hirveä että ennenhän niitä oli niitä hirviä niin paljon että ne söivät kaikki kaurahalmeetkin pienet halmeet ja syöpähän ne nyt jos vain sattuu
ai ennen oli vielä enemmän hirviä kuin nyt
no enemmän niitä ennen oli
kuinka läheltä olette hirven nähnyt
mm niitä oli sitten niitä salametsästäjiä ne kulkivat sitten kun ne hirvet tiesivät missäpäin niitä on niin sitten ne sitten ne vain menivät ja - saivat niin ampuivat ja sakottelihan ne niitä siitä sitten aina siitä ampumisesta että kuin ei ei niitä saanut oikein oikein ilman luvatta ampua ennenkään aikaan nythän niistä on niin hirveät kovat sakot järkiään että mutta eihän ne ennen ne sakot kovin isoja ollut se oli yksi syksy sellainen sumuinen päivä minä tein hevostallia siinä hakkasin yksinäni niin se oli hyvin iltapäivä niin tuota kuului kaksi niin hirmuista paukausta sieltä etelästä päin ja silloinhan ne tuota kaksi hirveä ampuivat ja kuka lie sitten ollut joka laittoi sanan vallesmannille että siellä on ammuttu hirvi ja sitten siellä oli se Piispalan herrastuomarivainaja oli tuota niin siinä maantien laidassa niin se vallesmanni pyysi sitten sitä tuota hakemaan sitä hirveä pois hevosen ja lavetin kanssa että tuota sieltä metsästä vai reelläkö lie vedättäneet ja ja se oli sen oma ampuma hirvensä sillähän se oli sehän oli ampunut ne molemmat mutta ei eivät sitä toista hirveä tuota tienneet eikä löytäneet niin sitten kun ne toisena yönä niin sitten menivät ja nylkivät sen toisen hirven ja ottivat lihat pois mutta tuota sen piti se oma ampuma hirvensä viedä Ristiinan kirkolle ja siellähän ne sitten nimismies myi sen huutokaupalla mutta eihän se siitä tullut ollut - mitään tietoa ei sille syytä ollut siitä kun eivät saaneet näytöksiä kuka sen olisi ampunut niin niitä sattuu aina sellaisia se alkoi olla jo iltapuoli hyvin vähän niin kuin ilta hämärtää sellainen sumuinen ilma niin minä olin siinä hevostallin seinää minä veistin siinä ja minä oli siinä tellingillä yksinäni niin minä kuulin kaksi niin hirmuista paukausta että ne ei tavallisia haulikon panoksia ainakaan ollut niin minä sanoin että kyllä nyt hirvi on varmasti kaatunut ja mistä se lie saanut se sellaisen kiväärin että se se oli tarkka se kivääri ja se sitä ei tarvinnut lähelle pyrkiäkään kun se sattui
ne ei olleet ennen niin tarkkoja noiden
niin
- vaikka olisi vähän salaakin pyytänyt
eihän ne niin ollut
mitäs muita metsän eläviä te olette nähnyt
no enpä minä näissä ole oikein niin muita nähnytkään että ei näissä sellaisia niin kuin peuroja eikä susia eikä karhuja en minä ole niitä nähnyt muuta kuin tuolla markkinoilla näyttelyssä minä karhun näin ja suden ja en minä ole sitä en minä olen valloillaan niitä nähnyt ollenkaan
kertoikos teidän vanhemmat mitään että ennen olisi noita karhuja tai susia ollut
kyllähän niitä ennen aikaan oli niitä susia ollut niin paljon että isävainaja sanoi että silloin kun hän oli nuori mies ja hän oli täällä lähellä - kun se Sairilan torpassa oli ennen täällä mikä nyt on kaupungilla se Sairilan sydänmaa niin sanoi että niitä oli niin paljon niitä susia että ne yhdenkin kerran niin veivät sellaisen kun oli ulkona sellainen eihän se nyt kovin ihmeen iso ole ollut mutta sellainen sikaporsas oli ulkona sanoi niin vei senkin tappoi ja vei sinne pellon päähän ja siellä söi minkä ehti syödä siitä että ja sanoi että nehän tuota niitä niistähän se oli että ei se karhuja sanonut olleen että ne olisi ne karhut mitään tehneet silloin vuoroin mutta niitä susia - sanoi että niitä oli niin paljon silloin hänen nuorena ollessaan että ne koetti niitä ampua ja pyytää niillä sudenverkoilla ja olihan ne saanut niitä sillä verkolla kun se oli vahvasta nyöristä se verkko tehty sellainen harva että se ei mahtunut siitä oikein menemään lävitse niin sitten kun ne tiesi missä susi on niin ne pani sen verkon kiersivät ja sitten monta henkeä takapuolelta sitten meni ajamaan sitä ja olihan ne sillä lailla saanut niitä aika - paljon useampia aina en minä tiedä että olisiko ne nyt yhdellä kertaa saanut muuta kuin yhden mutta tuota että kyllä ne sillä lailla oli niitä pyytäneet
kuinkahan se verkko pantiin
no en tiedä sitä minä se oli jotenkin - sillä laillahan ne sen virittivät että puiden oksiinko lie panneet vai jotakin keppejä mihin ne pani sen riippumaan että se sitten sitten kun se susi meni siihen niin se takertui siihen kiinni ja se verkko putosi ja antoi perään että ja sitten joutui ne ajamamiehet sitten siihen hätään sitten oli ne sillä lailla niitä saanut sellainen pyyntitapa niillä oli silloin isävainajan nuorena ollessa ollut
tekiköhän ne sudet noille lampaille tai lehmille mitään vahinkoa
no lampaitahan ne olivat syöneet mutta että tuota ei se isävainaja sitä sanonut että tuota ne - heiltä olisi lehmiä eikä hiehoja mutta olihan ne niitäkin lehmiäkin ja hiehoja tappaneet ja mutta sanoi että kyllä ne lampaita veivät heiltä söivät
voikohan ne sudet hevosille mitään
en tiedä ei ne ei se hevosesta virkkanut mitään että ne ei voinut hevoseen oikein hirvitä käydä
entä koirille tekikö sudet niille mitään
no koiria ne oli vieneet jos vain koira sattui olemaan ulkona yöllä niin kyllä kyllä ne oli vienyt koirat että
kuinkas lapset pitikö niiden pelätä sutta
no eihän se isävainaja siitä ja tokko ne lie lapsille mitään päässyt pahaa tekemään tokko lie lapsia silloin niin niin yksinään antaneet ollakaan että tuota miksi ei se olisi vienyt niitäkin mutta että ei se isävainaja siitä mitään puhunut että olisi sellaista tapahtunut että olisi lapsia vieneet muuta kuin että koiria ne oli vienyt koirat kun kartanolle yöksi jäivät vain ulos niin kyllä ne oli pian pian vieneet ne
ai karhusta ne ei mitään muistanut
ei ne karhusta ei ne karhusta tuota virkkanut isävainajakaan mitään että ne karhut olisi mitään vahinkoa tehneet ja tokko lie sillä paikkakunnalla - ollutkaan niitä
kuinkas paljon oravia te olette päivässä pyytänyt
no tuota ainahan niitä toisinaan kun vähän pitempään oli eihän me on aamusellahan sinne aina mentiin niin toisinaan saatiin seitsemän kahdeksan joskus ja siinä pari ja kolmehan niitä ainakin sai että se oli silloin yhtenä vuonna minä ammuin ammuin vähän yli neljäkymmentä oravaa sitten minä niitä myin kun kotona kun kävi niitä nahanostajia minä myin niitä nahkoja jo kotona ja sitten minä viimeksi vein sitten tuonne Mikkelin markkinoilla myin en minä muista sitä oikein minkä ne olisi niistä oravannahoista maksaneet silloin
kuinkas orava nyljettiin
no orava nyljettiin että tästä suupielistä avattiin auki ylen ympäri ja siitä se - päähän se nyt oli puukon kärjen kanssa vähän se pääkakkula ja ne korvat - nyljettävä mutta kyllä se sitten sitten lähti siitä sen kun veteli se nahka vähän paineli sitä niin ei sitä tarvinnut sitten veistä käyttää ja häntäkin niin se lähti se häntäruoto että lurahti sieltä pois kun veti siitä niin
ei niitäkään kotona parkittu
ei
olikos saukkoja näillä paikkeilla ennen
en minä ole kuullut siitä saukosta että että niitä olisi ollut onhan niitä voinut joku olla mutta että noita oli noita ennen aikaan oli silloin minun nuorena ollessa noita hilleriksi sanoivat niitä että niitä oli niitä minä olen saanut joitakuita yhden kerran oli siellä entisellä paikalla niin oli tuota se oli syksyä oli tapettu lampaita ja ne lampaanlihat oli pantu siihen hinkaloiden päälle laudat tuota ja jäähtymään ne lihat ja tottahan se hilleri silloin tuota meni sinne syömään ja miten hän lie pudonnut siinä oli sellainen pystykirnu sellainen kapea suustaan tuollainen noinikään ja putosi siihen pudonnut siihen pystykirnuun ja minä miten kauan hän lie siellä ollut minä silloin iltasella kun kävin siellä panin sitä aittaa lukkoon niin minusta kuuli jo niin kuin jotakin rapinaa mutta en minä siihen oikein mitään kiinnittänyt huomiota ennen kuin sitten toisena päivänä niin minä menin katselemaan niitä lihoja siitä ja minä väistin siitä sitä pystykirnua kun siinä oli tällainen näin pitkä se korva sitten niin minä väistin sitä niin se oli siellä kirnussa se ei päässyt pois se hilleri sieltä siellä oli vähän noita pellavansiemeniä sieltä olisihan - eikä se nyt olisi voinut jaksaa hypätäkään kun se pystykirnu oli noin korkea niin minä sain sen hillerin sieltä kirnusta ei muuta kuin minä otin halkopinosta otin halon ja minä sillä halolla survoin sitä vähän siellä ja saatiin niitä hillereitä yhden minä sain ampumalla ja täälläkin talossa ollessa vielä tuolla yhden sain niitä hillereitä ja saihan niitä siellä ennen aikaan loukullahan ne niitä pyysivät niitä hillereitä ja raudoilla ja se oli niin paha se hilleri että se jahtasi noita lihoja että siellä missä lihaa oli niin se oli niin paha syömään sitä ja yhden kerran siellä meidän entisellä paikalla niin söihän se oli sellainen olisiko hän nyt ollut parin viikon vanha se lampaanvuona niin se söi siltä ne takajaloista ne söi ne kynnet ihan sitä ensimmäistä niveltä myöten ne sorkat ja